Kwiin kami geen loo nungdaagang kani yik, ye nungadaagang kani yik koon Kule, koon Bereteu, koon Waari, she Durkoon gangtal, shookaa min gee mii ni yik, durko waarin ka yili ka taanghe yaamon gangtal, naa jaan ka jaa, naa jaan ka jaa nan jaa, moti daa ywii, waari ka yilii mwaa ere biina yo, ɓwele shina yo, naa yilii nayaa nan nang mon la pii yo naa gaanan la daa nan nang mon la nung la dong yoo, naa teena nung daatib, kween nungka waari tin neeleɓon daatal ka nanghe shiiri kween shanka mii na yik. Shanka mii berteu yik, Berteu yik bereteu ka laare ɓol lul kpak na benne na kpashana na kpashana na yee teen twiina kwee ka gengreng genreng na shitan gak, nan faa bii shita twiinee naa gaɓa twiina shi shanka bwele shween ka yilii ɓole ɓaara nungyan woo gee yaa Bereteu, Bereteu, Bereteu, kpak na kpurut ti dum na ɗinu naa ɗorna teen ɗot yan shuu ya ɓolan taana na duum, yele parana yo. Innan yele yiki ɓo, baaka ni wiina kwee ni ere wuɓina; nan yele yiki kpak nan shuu tana moknan tii nung, nan shuu tana moknaan ti nung nan teele nee na; mwaa ananghen nang na laana nung yaa nu yaa ɗee taana yaa wiina yo; kween shankha mii Berteu yele yikii. Shanka mi koon Kule, mwaa wi kuleen daadit mon nang yu ɓereng maa mwaana ere ɗillii yo, nee mwaa nanghe kule kwee ka ɗiliin ve, kulen yele yiki, nanloo shwaara jub, naa lama shina yoo, naa nee ɓwel shina yo, nan u na mweknaan shi jwaa mwan vuminung, mon wii ma molul kamon daadidi mwaa gee mwa yo umelen shina yo, voro ka jub yi ka ɗore, mwaa erere erenunghin kati umele she naa uuri teen urin gak pirit tina kapta jub, kween shanka mii kulen yele yiki nan mare jub ti yikina kan shina, ɓiyayoo, naa ere launaan shwaa mwaa nan kume; jub yi ka ɗore na kpirit, jub yi ka ɗore na kpirit ne mwaa nanghen nan kule ka wune teen shina ti nyimi ka kpata teen jub, kween shanka mii, kween ye nungdaagang kanin yele yiki nin nee tumi nin daa yiki kan shini ka Yamba folni.